Nasaa kure-bãala basɛba ti ba yi'ira pipa kilipi. N yeti n pa'alɛ la di tuni se'em. Di ni bɔna la kurego di se'ere puan n tari yoko, ti fu san ta vaɛ pipa duma lagum taaba, yele yele wuu fu san kiŋɛ ta basɛ ti magazin pirintɛ pupɛsi bo fu ti fu yeti fu dikɛ ba nyɔkɛ taaba, ti fu nyaa ni dikɛ magazin kana wa nyaa ni di'e labelɛ pipɛsi la, ti kure-bãala la n boi bini ti ba yi'ira pipa kilipi la nyaa ni yɛgɛ yese na, nyaa ni mike pipa duma la zãla, ti ba kan ta'am fɔ. N ni mike la, di ni mike mɛ kɔ'ɔm lu pipa duma la tuɛ ba de se'em la, ba kãlɛ n de se'em yendeene, la wan lu ti la tuɛ, nyaŋɛ mike ba zãla kankaŋi ti pipa duma la da ta'am fugesa. <noise>